Si sun 'd cursa bevu ën bicer 'd lait e mangiu düi biscutin e ün pum e ma deu për forsa bevi ën café për pughé parti